Kua queso reta, queso cordillera, queso menonita, queso vaca ileche pegua, queso kavara i leche pegua, queso de soya… jae kuareta